Este bueno njan nda'a ndaaka yo'o iin vée chixte kanjuu ka'a njuni ondexa ndakayuu xinaka nunde va'a ndando hí iño este iin brocha o iin yuate <noise> este kuanyo pintura xa'anja kuan nduu ndavayo xhin nduu bueno venji kuu iha vee xhuu mayayuta ndaxanduyu nde'e nakain xakuu kuvaka njate iin vuelta makeyo va'a kayo'o vuelta ka'a o'on banjo nde pende nuu ka'a uu iho yo'o nuu pintura yuu hí asta cuenta koin yuan ndekn nuu va'anja va'a yo iin vée, ndo iin iin mesa iin nde kua yitna nuu kayo'ó pero kua iin mandate ndoxhi siempre va'a xa'a preparal chó onde huakayu pintura hoonde nja kiayu ka'a yu'á.